افضل انه الفلوس طبعا اكثر من الهدايا في عيد الميلاد لانه أحيانا الأشخاص ما يعرفون شنو انا ابي ف- فيعني ييبون لي شي انا ما احتاجه فاضطر انه اجاملهم فلا يعني الفلوس اهم والمفروض ما يكون في حساسية في- في هالامور يعني عادي انه يصير في نورم- نورماليزاشين يعني حق <hesitation> انه تقديم النقود في اعياد الميلاد